Ny lafitsaran'ny mampiasagna ny siramamy sintetika de mampiasa bitsika foagna anao de efa mahampy ny siramamy ataonao sy de mandagny na tsy de mandagny vaola be; lafiratsigny ndraika de mety mamparary igny satria tsy <hesitation> zavatra efa foronona tegna nihoampampagna zany izy de mamparary zany izy raha ôhatra fa raha fa be.